lok þessa þáttar að fjalla um Sögu Íslands það er síðasta bindið í þessu mikla

verki og þá sérstaklega bókarhluta sem að sagnfræðingurinn Pétur Hrafn Árnason skrifar um efnahagssögu Íslands

segja bara furðulega hagstjórn höft og aðra óáran við ætlum að fjalla um nýja skáldsögu eftir Kára Tulinius sem heitir Móðurhugur nýútkomin skáldsaga og svo er skáld sem Kristín Svava Tómasdóttir þýðir kröftugur jarðneskur mikill kveðskapur verður maður að segja

í litla okkar fyrst sem við gerum stundum það er þegar bókamarkaðurinn er hérna nú er hann undir stúkunni í Laugardalshöll þá förum við og veljum okkur nokkrar bækur sem eru þar til sölu þetta er mikil menningarstofnun þessi bókamarkaður hægt að fá fullt af bókum á góðu verði og fara klyfjaður út og við gerðum það einmitt og völdum okkur bækur við Kolbrún og Sigurður og Kolbrún sem ætlar að byrja ég ætla að byrja og á engu

er Birtingur eftir

þetta eru tugir bóka þetta er örugglega ein sú besta um það að rækta garðinn sinn og svo

fjallar hann um bjartsýnina og kannski óhóflega bjartsýni þetta er með formála eftir

Þorstein Gylfason man ég sem er mjög góður já og Halldór Laxness þýðir þýðingin er algjört meistaraverk þetta var bók númer eitt Sigurður ég ég sá bara ekki þessa bók ég held ég kaupi Birting alltaf þegar

þegar líður á veturinn að ég verð fullur af speki já bæði gaman að grúska í þessu og fá staðfestingu á ýmsu ég ætla að enda þessa ræðu með bilar flest sem brákað er þetta er reyndar alveg rosalega merkilegt rit ég hef verið að pæla svolítið í

sögu ég er orðinn mjög snokinn fyrir þjóðlegum fróðleik með aldrinum

öxin og jörðin eftir Ólaf Gunnarsson eitt af stærri verkum hans og þetta er bók sem fjallar um ævintýralegar persónur sem eru Jón Arason biskup og synir hans sem voru alveg jafn mikið í hernaði og í trúnni ég hef alltaf haldið upp á Jón Arason minn maður ég valdi bók sem ekki ekki nógu margir vita af sem er Líf á meðal villimanna eftir dó nú fremur ung frá manni og börnum hún skrifaði hrollvekjur sem eru mjög frægar en þetta er allt öðruvísi bók sem kemur mjög á óvart

það er svo mikill léttleiki í henni hún er að segja þarna frá heimilislífinu og og þetta er svo fyndið og skemmtilegt skemmtilegt og léttleikandi og Gyrðir Elíasson þýðir það eru nú alltaf meðmæli með bók þegar hann þýðir

þetta er bók sem engum getur leiðst

ég tók hérna það sem ég tala um þegar ég tala um hlaup ég hafði lesið þessa bók á ensku var mjög hrifinn af henni hún fjallar

eins og hlaup en en hlaupin hafa samt skipt hann mjög miklu í lífinu eins og manni þykir gaman af honum sem höfundi þá er þetta mjög áhugaverð persóna ég get sagt að þetta sé áhrifamikil bók vegna þess að bleika næstum því ónotaða hlaupaskó eftir lestur hennar hún er

dularfull persóna í íslenskum bókmenntum maður sem var ekki afkastamikill ég hef alltaf verið svo hrifinn af þýðingum eftir Geir Kristjánsson sem eru í þessari bók þetta eru sögur leikrit ljóð og þarna er eiginlega eitt af mínum uppáhaldsskáldum Anna sem varð illa úti í Stalín

þetta var þegar aðeins dauðir menn brostu fegnir að hafa nú frið og Leníngrad dinglaði milli fangelsa sinna eins og gagnslaust viðhengi

og endalausar fylkingar hinna dæmdu þrömmuðu áfram frávita af kvöl hún var að yrkja þetta sonur hennar

lenti í helvítis

flottur texti ég á þessa bók ég hef lesið hana nokkrum sinnum magnaður kveðskapur kolla svo eru það náttúrulega blessuð börnin það þarf að hugsa um þau það eiga allir að fara með börn á bókamarkaðinn ég tók hérna barnabók eftir uppáhalds minn en hann hefur skrifað nokkrar barnabækur þessi heitir doktor Proktor alveg fyndinn þarna gríðarlega hugmyndaríkur og hann er svo frjáls

er að skrifa það gerist allt í þessari bók

til þess að hugsa ungt tók ég Tinna í Ameríku ég hafði nú alltaf gaman af að lesa Tinna á sínum tíma hún er svona með fyrri bókum hans þarna er ekki Kolbeinn

aðeins fyrir tímarit þannig að það er dálítið mikið af risum og

á tímabili en stóra sagan er kannski ekkert sérstök en

það er einhver galdur á bak við karakterinn Tinna og náttúrulega

myndræn framsetning í

mjög flott bara kol sígilt

gæludýrin eftir Braga

er mjög hrifinn af Braga ofboðslega fyndinn og lunkinn

gæludýrin er bók eftir hann sem ég hef ekki lesið og ætla að bæta úr því ég á minn uppáhalds er stórskemmtileg bók um lögreglustjóra Napóleons svona stjórnmálamann sem lifði allt af

er algjör tækifærissinni

maður sem setur sig inn í hugarheim allar hans ævisögur frábærar mæli mæli með þessari eins og öllum hans bókum allt ég hafði ekki lesið hana og þóttist himinn höndum tekið hafa þegar ég þegar ég sá hana

ég held um bíómyndir í gamla daga

hispurslaus frásögn en þetta er hispurslaus frásögn hann hann bara segir hlutina eins og þeir koma honum fyrir sjónir mjög eðlilegur og það eru

fínar

í þessu og svo er þetta tímabil sem er alltaf gaman að vita svo er hann hann mikill sagnamaður og stórkostlegur laga og textahöfundur merkilegt en ég valdi hana líka af því hún er dálítið

Margaret

og það er sagt að sérstök kvennakúgun og það sé svona element af því í liðinu í kringum Trump það að hugsa um konur eins og er gert í

ég veit ekki hvort hún er til á íslensku jú hún var

bók að allt sem er lýst í henni hefur gerst en ekki í þessu samhengi en þetta er

hérna er dó í fangabúðum nasista höfundur Frönsku

henni þykir óþægilegt að eiga unglingsstúlku vegna þess að móðirin vill vera ung og það má segja að bókin fjalli um togstreitu þeirra og sérkennilega hefnd stúlkunnar gríðarlega góð bók stutt snörp og góð ég held mig dálítið við bækur sem maður getur ekki

lesið uppi í rúmi hérna er undir

ég hef alltaf haft dálítið mikinn áhuga á maður náði aðeins í þetta ég kom inn í bragga í Laugarnesinu og þetta er mjög áhugavert tímabil og líka þetta að það var óorð á fólki sem bjó í

en þetta var náttúrulega bara mikið til komið vegna gríðarlegs fínum myndum ofboðslega flott myndskreytt

stórvirki hjá Eggerti Þór

ég ætla að taka Jón Odd og Jón Bjarna

Þórarins hann er svo góður í smásögunum og fyndinn

mér finnst eiginlega að þetta sé bók sem allir eiga að

ég fæ mér hana ég er búinn að ákveða það Sigurður

ég var alveg að fara í bakinu bara lífríki Íslands vistkerfi lands og sjávar ég hafði ekki eignast þessa bók og hún kom út hvað fyrir tveim árum fékk Íslensku

þetta er

hlýtur að teljast sígilt verk frábærar myndir góður texti og framsetning áhugavert efni þetta hefur maður á stofuborðinu og og

r Martin Game of Thrones sem er þarna í bunkum hefurðu lesið nei ég hef ekki lesið þetta en ég verð að viðurkenna að ég hef rosa gaman af þáttunum ég hef ekki séð þá og þessi heimur mér finnst hann skemmtilegur

ég veit ekki hvort ég legg í að lesa þetta allt en ég held fyrir fólk sem hefur áhuga sjálfsagt að hella sér í þessar bækur en sonur þinn hann hefur ekki lesið þetta við skulum ekki tala um það af hverju ekki hann náttúrulega svarar fyrir sig fyrir sig ég hef svo gaman af hrollvekjum og yfirnáttúrulegu

slíku og hérna er bókin hennar

sem ég held að sé besta bókin hennar lokin man ég í vinnunni í í björtu ég var svo hrædd ég var komin á þann stað og ég gat ekki hugsað mér að vera ein heima um kvöld og lesa hana þannig að ég hafði hana með mér

hefur tekist að gera mann

sonur sonur minn er meira í tónlistinni en bókunum tíminn fer þar

náði mér í þriggja binda verk ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar þetta er náttúrulega snilld líklega er þetta besta ævisaga sem hefur verið skrifuð á íslensku af íslenskum ævisögum er þetta líklega hinn stóri klassíker ja dægradvöl já það er sjálfsævisaga

þetta er ævisaga ókei skiptum því þannig Árni var svo flinkur lygari og Þórbergur

gekk alveg upp þetta er sem sagt ævintýri okkar á bókamarkaðnum við ætlum að sjá hvað er að gerast í fáum línum og svo heyrum við Kristínu Svövu tala um

Íslands hönd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir valinu urðu frelsi eftir Lindu Vilhjálmsdóttur ásamt og svo tjöllum við okkur í rallið eftir Guðmund Andra

Hreinsson fékk í dag verðlaun Félags höfunda fræðirita og kennslugagna fyrir bók sína Jón lærði og

náttúrunnar við höfum talsvert fjallað um þessa bók hér í

langaði til þess að leggja ævi Jóns sem svona

samfellda frásögn sem væri líka gaman að lesa fyrir hvern sem væri setja allt

sem mótaði Jón heiminn sem hann lifði og hrærðist í hugmyndirnar og allt saman og ekki síður síður það sem hann kom með sem raskaði

mig langaði til að gera sem ítarlegasta grein fyrir þessu þannig að menn skynjuðu svolítið þennan mikla heim og ekki síst

svo við getum farið að skoða

okkar samtíma svolítið í ljósi þessa horfna heims vegna þess að núna búum við við allt annan veruleika já við erum býsna fjarlægari náttúrunni til dæmis en Jón var já já

sem menn eiga við að glíma í dag sem sagt loftslagsbreytinga

og svona ósjálfbærrar nýtingar á náttúruauðlindum og þess háttar ræturnar liggja ansi mikið

upplýsingunni þessari tæknihyggju sem þá kom upp og þess vegna held ég að

höfum ekki misstigið okkur einhvers staðar á þessari vegferð sko Kristín Svava þungi eyjunnar eftir

þetta er skáldskapur frá Kúbu langt ljóð rosalega kraftmikið já

kom fyrst út árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú á Kúbu þannig að bæði í töluvert öðrum tíma og töluvert öðrum stað en mér finnst það rosalega ferskt og einhvern veginn halda áfram að

hafa hafa svona þessa getu til að heilla hver var þessi náungi var og er einn af þekktustu höfundum Kúbu á tuttugustu öld hann var mjög fjölhæfur hann var ljóðskáld skáldsagnahöfundur skrifaði leikrit líka mikið af leikritum smásögum skrifaði mikið um bókmenntir og var svolítill svona ég segi kannski ekki

dálítið uppreisnargjarn maður sem lét fólk oft heyra það og

maður sér það meðal annars í þessu ljóði hann hann var ekki mikið fyrir að setja neitt á stall hann var mikill svona

og var í andstöðu við mikið ráðandi öfl í bókmenntum og þjóðfélaginu og svo framvegis tólf var mikilvægur þátttakandi í

svo flytur hann aftur heim til Kúbu og nær frama má segja á mjög stuttu tímabili hann var dálítið mikið á jaðrinum lengi framan af svo í nokkur ár eftir

byltinguna þá öðlaðist hann vinsældir og svona góða stöðu en síðan fór að halla undan fæti kommúnistastjórnin fór að hafa strangara eftirlit með menningarlífinu og var einn af þeim sem féllu í ónáð hjá stjórnvöldum bæði vegna þess að hann var

höfundur má segja þótt hann hafi stutt byltinguna í byrjun hann var líka samkynhneigður sem var ekki líklegt til vinsælda meðal kommúnista þannig að síðasta tímabilið í lífi hans var síðasti áratugurinn sérstaklega kannski í lífi hans var mjög erfiður og hann bjó í rauninni við mikla einangrun á Kúbu og lést síðan nítján hundruð sjötíu og níu og þegar hann dó og svona síðustu árin sem hann lifði var hann í rauninni kominn algjörlega út á jaðarinn bækur hans voru ekki gefnar út

honum var gert ókleift að fara frá Kúbu en svo ekki mjög löngu eftir að hann lést að fá ákveðna uppreisn æru og hefur kannski síðustu tíu til tuttugu ár notið mjög mikilla vinsælda og vaxandi vinsælda líka á alþjóðamælikvarða það er saga af því að

út í vegg þegar hann fann það í bókahillu minnir mig kúbanska sendiráðsins í Alsír og spurt hvað bækur eftir þennan helvítis homma væru að gera þarna þetta er mjög safaríkt og kröftugt og einhvern veginn togar mann inn í sig þetta kvæði hann

hann er það og myndmálið er rosalega safaríkt og það er þetta sem mér finnst einhvern veginn heillandi að hann er bæði framandi þetta er bæði frá frá nítján hundruð fjörutíu og þrjú skrifað í ákveðnu samhengi bæði pólitísku og Kúba er náttúrulega töluvert öðruvísi en til dæmis Ísland þetta er að mörgu leyti framandi en svo er einhvern veginn textinn svo ótrúlega flottur og myndirnar sem

hann er að bregða upp þannig að maður tengist þessu

finnst mér milliliðalaust heil þjóð getur dáið úr ljósi rétt eins og plágu á hádegi fyllist skógurinn af ósýnilegum og liggjandi mennirnir eru eins og lauf sem fljóta á á þessari stundu gæti enginn mælt nafnið sem stendur hjartanu næst né lyft hendi til þess að gæla við brjóst á þessari stundu krabbans myndi ókunnugur maður frá fjarlægum ströndum spyrja árangurslaust um fyrirætlanir okkar eða um það hversu margir deyja úr á þessari eyju það myndi enginn heyra til hans opnir

himins eyrun lokuð með tappa

stíflaðar af vaxi

leiða og banvænum skammti af

hvar á þessum himni er að finna

sem rífur eftir endilöngu hljóðhimnu þeirra sem sofa hvaða

rofið hljóðhimnu þeirra sem sofa með hrjúfum broddi sínum við ætlum að fjalla um nýja íslenska skáldsögu Móðurhugur heitir hún eftir Kára Tulinius önnur skáldsaga Kára hann gaf út bókina píslarvottar án hæfileika fyrir ja sex sjö árum Kári velkominn í þáttinn sagan hefst á því að hún er í dái og móðir hennar sem heitir Theódóra þarf að undir það að tækin sem halda henni á lífi sögð hún verður ástfangin af þriðju aðalpersónunni sem er skilja það hvernig hvernig þessi ást endaði síðan í því að dóttir hennar reyndi að fremja sjálfsmorð sagan er svolítið sögð frá þessum þremur sjónarhólum

Ingu og svo já móðirin er

framhaldslíf sem sem móðirin semur handa dóttur sinni eða framhaldslíf dóttur sinnar en bókin gerist í Ameríku hvers vegna velurðu Ameríku sem sögusvið þetta er eiginlega bara þannig að ég

í sjö ár

í bókinni er að Inga er að bíða eftir

þau hafa verið vinir á internetinu í mörg ár en eru að hittast í fyrsta skipti og þá verður Inga allt í einu yfir sig ástfangin af

sér hann í fyrsta sinn þetta er eiginlega sögusviðið og mér datt í hug að fara og heimsækja hann

og var þar í mánuð hjá honum og og safnaði að mér efnivið í þann hluta svo ég mundi þekkja þetta sögusvið ég vildi það er eitt sem mér finnst mjög skemmtilegt í þessari bók og það er það sem hún Inga og svo Abel líka eru að fást við því þau eru bæði

námi og fræðum og það

er dálítið ríkulegur partur af sögunni í raun og veru já rifja upp næturdraum yfir kaffibolla en en þetta var held ég

þannig að mig vantaði einhverja ástæðu fyrir Ingu til að vera í í Ameríku og ákvað að láta hana vera námsmann og þá

að láta hana vera námsmann í einhverju sem ég þekkti

allt í einu var ég kominn með einhvern annan annan heim þessa Forn Rómverja og Forn Grikki og gat notað það til að varpa ljósi á söguna þegar hún var að gerast

sem gaf mér allt í einu nýjan heim til að

mystík og þar kemur furðulegur karakter sem heitir og sérstakur þar kemur fólk og skilur eftir lítil lítil líkneski þetta er einhver heimur sem

heiðinn framandi heimur hann er

dilk á eftir sér ég vil ekki vera að lýsa því þakka þér fyrir Kári móðurhugur er skáldsagan þín nýja við ætlum að fjalla um þetta er ellefta bindið og síðasta bindið í stórum bókaflokki sem var byrjað á á ellefu hundruð ára afmæli Íslandsbyggðar nítján

sjötíu og fjögur og klárast nú með greinum eftir eða hér er heill bókarkafli eftir Pétur Hrafn Árnason og svo er Sigurður Líndal hérna og Jón Karl Helgason með grein um menningu Íslands á tuttugustu öld en við fórum og töluðum við Pétur Hrafn Árnason um þennan bókaflokk og efnahagssögu Íslands óstöðugleika mikinn höft og fleira Pétur þetta er ellefta og síðasta bindið af Sögu Íslands og þetta er orðið dálítið langur

já þetta er það sú fyrsta kom út nítján hundruð sjötíu og fjögur en

þessarar útgáfu er eiginlega á sjöunda áratugnum þegar að Alþingi og ríkisstjórn ákveða það í sameiningu að þjóðin eigi að gefa sjálfri sér

gjafir veglegar gjafir á á ellefu hundruð ára afmælinu nítján hundruð sjötíu og fjögur þar voru ýmsar hugmyndir og nokkrar

settar á blað þar af þar af er þessi Bjarni Benediktsson sem var forsætisráðherra hann sagði að eitt brýnasta verkefnið væri að gefa út heildstæða Íslandssögu fyrir almenning tók

fram ætti ekki að vera fyrir fræðimenn og síðan lendir það

sem betur fer sem að sér um að stýra þessu verki og klára það þá í gegnum ýmsan ólgusjó því að oft skorti fjármagn frá hinum upprunalega

hinu opinbera en það er þrautseigja hans og alla vega leiðir til þess að við stöndum hér með heildstæða ellefu binda útgáfu Íslandssögunnar þetta er að koma út núna fjörutíu og tveimur árum síðar þetta er fjörutíu og tveimur árum síðar ellefu bindum og þetta eru hátt í fimm þúsund blaðsíður og ritröð sem er skrifuð af hátt í tuttugu og fimm fræðimönnum því að það var alltaf hugmynd Sigurðar að tefla fram sem flestum

röddum til að forðast einhvers konar pólitíska gagnrýni um að hann veldi of vinstrisinnaða eða of hægrisinnaða sagnfræðinga líka til að tóna niður þá umræðu

að þetta gæti verið gagnrýnt sem einhvers konar ríkissaga því hið opinbera var hinn upprunalegi

skaffaði peninginn

á annað borð var til Sigurður var alltaf svolítið á tánum yfir því að þetta gæti verið gagnrýnt fyrir að vera einhvers konar ríkissaga sko þinn hluti í þessu er þessi langi

sem heitir frá herra

þar er ég að styðjast við þær tvær lykilpersónur svolítið í sögu landsins sem á mismunandi máta marka upphaf og lok þessa tímabils það

ræðismaður Breta á Íslandi í fyrri heimsstyrjöld og réði nú ýmsu meira að segja mjög miklu á Íslandi á þeim tíma og alveg fram til ársins nítján hundruð og nítján hlutaðist til um mannaráðningar og svo framvegis og hvernig ríkið snéri sér í einu og öðru og svo árið tvö þúsund og níu níutíu árum næstum til að fylgja úr hlaði því efnahagslega samstarfi sem Ísland fór fór fram á í kjölfar bankahruns þetta er saga mikils efnahagslegs óstöðugleika og reyndar í lok tímans þá voru Íslendingar í raun búnir að missa missa tökin

þessi níutíu ára saga frá nítján hundruð og nítján til tvö þúsund og níu hvernig okkur tekst ótrúlega hratt að komast úr því að vera eitt fátækasta ríki Vestur Evrópu

vera eitt það ríkasta og höldum þeim sessi sem eftir lifir þeirrar aldar það er þeirrar tuttugustu en það sem einkennir sögu þessa kreppur dýpri kreppur en önnur sambærileg

ríki þurfa að takast á við en hver er svona skýringin á þessu hún er náttúrulega margþætt í fyrsta lagi náttúrulega byggðum við upp samfélag með því að treysta á þá auðlind sem við töldum að við hefðum það er

auðlind sem kemur og fer og stundum er hún ofveidd og fer þannig sjálfkrafa

með ákveðinni óstjórn síðan höfum við verið með minnstu mynt líklega í

í heimi

alla vega í því hagkerfi sem við viljum bera okkur saman við þannig að margt í þessu sem tengist þarna á milli leiðir til þessa og við höfum farið þær leiðir að þegar fiskurinn bregst þá höfum við farið einhvers konar niðurfærsluleiðir og það er ofboðslega þægilegt að gera það með gengisfellingum það hefur náttúrulega gerst alla leið fram til tvö þúsund og níu en það eru margar vörður á þessari leið síldarævintýrið þetta eru allt kreppur og viðburðir sem tengjast fiski og fiskur verður gegnumgangandi phenomen í íslenskri hagsögu alveg fram á lok tuttugustu aldar fyrst er gert held ég í þessari bók er

rekja línulega tímabilið frá lokum tuttugustu

aldar inn í bankahrunið og reyna að finna það að það er ákveðin söguleg forsenda fyrir því að ákveðið var að byggja hér upp einhvers konar miðstöð

og alþjóðlegra viðskipta í hagkerfi með minnstu mynt í heimi út af því að í þeirri sjávarútvegskreppu sem var í byrjun tíunda áratugarins sem er eitthvert lengsta stöðnunarskeið í sögu Íslands þá náttúrulega myndaðist ákveðin trú um það að við gætum ekki lengur byggt upp samfélag á fiski það var búið að taka yfir öll þau fiskimið sem voru í kringum okkur við vorum komin með tvö hundruð mílna efnahagslögsögu og því væri sú hagstjórn komin í ákveðið strand og þannig myndaðist myndaðist svolítið krafan um að finna nýja nýja stoð undir íslenska hagkerfið og þá spretta upp hugmyndir um að hér ætti að vera alþjóðleg bankamiðstöð en er þetta saga af vondri hagstjórn það er náttúrulega erfið spurning það er í raun og veru erfitt að segja það þegar við getum alltaf sagt að að ótrúlega hratt verðum við frá því að vera frekar fátækt ríki í Evrópu í

að verða eitt ríkasta en það er eitthvað í íslensku umhverfi og íslenskri þjóðarsál kannski ef maður leyfir sér að segja

það sem leiðir til þess að við kunnum ekki festu og stöðugleika nógu vel gömlu samfélög Evrópu

leiðir til þess að við höfum ekki einhvern veginn sömu sömu kyrrðina sömu kyrrðina í þjóðarsálinni og temjum okkur það að stundum er kannski eitt prósent hagvöxtur alveg í góðu lagi en ef við tökum haftatímann hann er rosalega langur á Íslandi helsta leið Íslendinga til að takast á við kreppu hefur verið að skera á útflæði útflæði gjaldeyris í hendur almennings eða út úr hagkerfinu og það er gert sem sagt fyrst með markvissum hætti eftir kreppuna miklu nítján hundruð

og

þetta er kerfi mekanismi sem er kominn á og verður við lýði í raun og veru allt

fram á sjöunda áratuginn þegar viðreisnarstjórnin aðeins aðeins byrjar að slaka á en svo alveg sérstaklega fram á tíunda áratuginn þegar byrjað er

taka það niður smátt og smátt en svo er þetta kerfi raunar komið á aftur í kjölfar bankakreppunnar og búsáhaldabyltingarinnar en við erum sem sagt þjóð sem er vön að lifa í höftum og stundum býsna hörðum höftum stundum voru þau mjög hörð og

þeim höftum sem var komið á í kjölfar Stefaníu nítján hundruð fjörutíu og átta lok fimmta áratugarins þegar Íslendingar höfðu eytt öllum

gjaldeyri sem hafði streymt inn í landið í stríðinu og leiddi til þess að Ísland varð næstum því gjaldþrota skorti pening til að borga af skuldum og lánum og leiddi til þess að eina eina leiðin er þá alla vega að

stoppa útflæði á gjaldeyri og treysta á það að fá aðstoð að utan sem kom svo með með erlendri hjálp Marshall aðstoð og svo náttúrulega enn frekar þegar bandaríski bandaríski herinn kemur á sjötta áratugnum en íslenska krónan er hún jafn mikill vandræðagripur og menn hafa talið já að því leyti að hún hefur alla vega ekki tryggt okkur stöðugleika að því leyti að íslenska krónan held ég upp að einhverju marki bjóði upp á þann

að þegar vel gengur þá hugsi menn ekki um það að það sé enginn morgundagurinn og eyða að vild og vitandi það að ef svo ef svo kemur eitthvað áfall þá bara bregðumst við við með því með því að fella krónuna og byrja upp á nýtt í kjölfarið á því þetta fjallar mest um efnahagsmál hjá þér en svona að þeim slepptum hvað finnst þér merkilegast við þennan tíma góð spurning ég einmitt var

mikið að hugsa um það og svolítið að búa mig undir þá spurningu þegar ég var að vinna þetta sem sagt hvað væri merkilegast hvað stæði upp úr þessu tímabili og burtséð frá þessum efnahagslega þætti og allri þeirri uppbyggingu í formgerð samfélags og samfélagslegs strúktúr stofnunum velferðarkerfi þá er það líka svona hvernig íslenskt samfélag þróast

frá því að vera dálítið forpokað svolítið samfélag í að takast á við breytingar mér finnst mér finnst sá sá vinkill svolítið vera sterkastur á tíð hernámsins tíð ástandsins

eins og samfélagið sé að hrökkva af hjörunum með persónunjósnum með sviptingu á sjálfræði og ég veit ekki hvað fram eftir götunum og síðan sextíu árum síðar

jafnvel fimmtíu árum síðar erum við komin með eitt samfélag í Evrópu í álfunni sama hvernig við lítum á það þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld þakka ykkur kærlega fyrir að horfa